أفضل هدايا، لإن الهدايا تحمل مشاعر واهتمام وتحس إن الشخص يقدر فيك يهديك شئ يعبر عن ذوقك، هيك والهدية حتى لو كانت صغيرة بس هي في عينك وجدرها كبير لكن الفلوس ممكن تعدي حاجات عادية.